لو كنت مرشد سياحي في مدينتي، أول شي بعرفهم على الاماكن المهمة في المدينة، أول شي بنطلع علي كورنيش البحر وبنروح علي الچمعية الكويتية للفنون التشكيلية، بعدين ما بننسى إننا نسولف ونروح على مركز الشيخ چابر الاحمد الثقافي، كمإن ما بننسى السوق الكبير في المباركية وبيعرفون چمال الكويت.